Chaꞌ na nntseineiⁿ tsꞌaⁿ nnom cwii yucachjoo oo na mꞌmo̱ⁿ tsꞌaⁿ nnoom chiuwaa machꞌee cwii televisión tsꞌiaaⁿ mandyo nnda̱a̱ nnto̱ꞌ tsꞌaⁿ na nntso tsꞌaⁿ nnoom na ncjomeiⁿꞌ maxjeⁿ jnda̱ manquiunaꞌ chiuuwaa na nlꞌanaꞌ tsꞌiaaⁿ joꞌ chii cweꞌ tomti macaⁿnaꞌ na catseiñjoomꞌ tsꞌaⁿ joonaꞌ ñequio cwii joo yuu na nnda̱a̱ nntꞌuiinaꞌ chom quiiꞌ tsjoom ndoꞌ joonaꞌ nnaaⁿ chom nda̱a̱na. Sa̱a̱ jeꞌ jeꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nleitquiooꞌ cwii nnom na nnda̱a̱ nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na ñjoomꞌnaꞌ ñequio cwii luiixjo na matꞌuiinaꞌ señal chaꞌ na joꞌ nnda̱a̱ nleitquiooꞌ ljoꞌ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ ndoꞌ luaaꞌ cwii nnom na mandyo tijndeiꞌnaꞌ ee na nmeiⁿꞌ ncjo na manquio na maxjeⁿ ma majndaaꞌ chiuuwaa nlꞌa tsꞌiaaⁿ joꞌ chii nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nncjaantyjo̱ tsꞌaⁿ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ chaꞌ na nnda̱a̱ nnaaⁿ chom nnom xjowaaꞌ ndoꞌ nleitquiooꞌ ljo na ñecantꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ.